पासता त विभिन्न प्रकारके बजार में मिलसकेला उसब आटा के बनेला काहेकी पहिला आटा के पानी में उसीन के तब ओक रा बनाए के पराइए चाहे घर में चाहे बाहर पकाए के तरिका त एउटे बा लेखिन घरे बनायल उतना बनिया नरहईए जौन बहर रेस्टुरेन्ट बनिया बनिया तरिका भेराइटी भेराइटी ओकर सवादो फरक होसकेला काहे की बनाए मे फरक परेला उहेसे पास्ता नासथा के लागी ठीक रहैय ।